Nyonwe ekisoro kyenkiira muno kutina, <hesitation> ekyokubanza, nentina enjojo. Enjojo ekyokubanza yo nkoto, tekira muno kuzooka mubantu, <hesitation> tekira muno kuzooka mubantu. Enjojo nkoto muno, tekira muno no'kuzooka mubantu, <hesitation> ati bwenkuba nengirora, mba nengitiina muno habwokuba yo tekwisaana nkente kuba ente, bulikiro twikaara nazo, tulisa, netukoraki. Hati yo enjonjo tekira muno kuzoka hati bwenkuba nengirora, mba nentina muno. <hesitation> Hanjuma nembwa, embwa nayonengitina muno, Obwekumalira <hesitation> kiba kizibu kyamaani munno, yes, ati aho nibyo ebisoro nkira muno kutina, embwa nenjojo, ebyo mbitina muno muno. <hesitation>